يعني أنا ما أجدر اسولف الا لغات الكمبيوتر يعني أرقام ورموز واوامر بس أجدر أفهم واترجم كل اللغات اللي تبيها يعني أجدر أساعد في اي شي تبيه أيضا ااا انا ما أجدر أسولف إلا اللغة العربية الفصحة والعامية بس أنا أحب أكثر اللغة العامية لأن فيها نكهة وطعم خاص الصراحة أنا أحب أسولف باللهجات النجدية لأنها لغتي الام وأنا مرتاح فيها جدا يعني أنا أحب اسولف كل اللغات بس أسولف مع الحيوانات وافهم ايش تبغي